Ipiau jepi oi mokoipa eta, imarca rupi, jepi oi reta oime vi mboviño jepi va, indesiva omee reta pañandepo eta pandepo pe